ubin kpurkpii kuni dzamum itenamen mba soku kpeka ba ngu iyorhmum keke tangge ananamumafɛr mi wurhi tɛn amen mi saki wurhi tɛn amen nu num kpurkpii mum mba iyangu ubin nu usi iba amena mum a fɛr mi gu iyorh mum ni iyamum mi ngu aku ubin ku zei bin ku zei ku tsini ya mum amena mum afɛr ubin ku dza mum itɛn amɛn ikei tsɛ mum ki marh si saki yiruku mi gu angom mɔ na angomaha mini gom nya ngge num awu ngu nam itsuwa yɛ utɛ mum ka dzaa na gor gɛ khau irham nu fɛnnyika mumum ba fɛn ngo nu tsauwe ishasha ngo nu ubin nerha nu dɛ̃ bibee unum ai yiku nga ngo tɔ mi sarhi nya mum unum ka yikamum nyam kize ni nau bingha ku tsai ni iya nya kize nu utsɛ mum ka marh, Inyamum kize awakacimum iki iwurambɔ unga atsu umum uba isisei izerhe ikpiri isei amenam akpura adɛɛ iferh nggu angɔm agɛ binkuze uba. uba ru ngɔ atsuule ko irhaha uwuri iyorngo ngge iki idze ubin uku uwe ru ukpɔ umum isai ingu ibɛn ingu amenamu afɛrh ubin uku ukuwa umum idamɛ in unera inba igu ubin uba udamukpɔ undɔkam tɔ unga awu uzi ru umum saka awu uzi amenamum asi ifɛɛrke tɔ umum igu ibɛn ubin unum aka akora umum isi ingam kita rha duk ubin kubewe ukpurkpi umbi iki inya kpɔ inba ifɛn unum unum asaka atsu atare na mana atsuke kize iba ubin kpurkpi wku ni idzaa umum itɛnamɛm nukpo unga atsu umum isari indɛɛ nggu unum age udɛɛ nggu unum ungo ukpuru unga kize unum uga atanga iwango ungo ukpuru uwura angɔm ubinkpurkpi kpɔ umum iki irherhe ri iri inumyɛ umum iki ingu ibɛn iwuri itɛnamɛn